Kalaliikõ vai -sortõ, noh, noid ma tiiä ka iks ma arva, kohki katskümmend: ahunaq ja säreq ja viidigäq ja, ja muuq sääntseq.